די וועג וויאזוי א ציגעלע וואס וואוינט אויף די בערג גייט ארום איז א דאנק צו זייער גוטע פיס. די אונטן פון די פיס קען זיך צישפרייטן און זיי קענען האבן א גוטע גריפ אויף שטיינער און ס'העלפט זיי וואקן אויף שווערע פלעצער.